स्कतेबोअर्द है बोहोत् मजन्ग्। मन्छे बुस्तु जैजन्ग् सलै न हैयो। गोतो क थै पुर ब सलैयो। गिजर् पुर ब सलैयो। अम् प्रए अन्ग् नओ थुग य स्कतेबोअर्द। किन्तु अन्ग् ने सेनिओर् नओ है दोन्ग् मुनर। जन्ग् स्कतेबोअर्द् कुदुरन्ग थिब ब जन्ग् फोतो खेब्ल बैदुन्ग् मुनर गिजर होइ। स्कतेबोअर्द ननन् रोकुम् नि कलत् थैयो, सैज् थैयो, मेन्ग प्स गिजर्नि मुते नन्ग् बै न हैयो बिको है। भजर होइ। स्कतेबोअर्द मन् ब्रेस क थैयो। अम् प्रए है नन्ग् जिब्ल स्कतेबोअर्द् सलैयो, थिब खेब्ल नन्ग् इक्दोम् सफेत्य् मैन्तैन् कलम् नन्गु जैयो। खोरो है हेल्मेत् कन् नन्गु। अखै हन्तु फरव बिनि गुअर्द् कन् नन्गु। जुते नन्ग् न अखै ऐछिन्ग जिब्ल नन्गद कजि। अन्ग् नओ थुग दयो गैतुअ। किन्तु अन्ग् बिको है फुरुसर होइ लन ब बैन सन। सलन्ग् नयो है थुग ऐसे गर, थिब ब जिसन्ग् है अन्ग् लसि-लसिने सलन्ग् नुक् थग इतुअ कलम् नन्गु।